<hesitation> Akeokeo amin'ny indroy isan-taona akeo zaho mande amina dentiste, de <hesitation> arakaraka io ra ohatra hoe marary nisy zaho angala vazana ohatra ny anton-diako de ndraindraika akeo adin'ny raika akeo, fa ra ohatra hoe hi-plombe agnanjy na agnadio agnanjy maharitraritra amy akeokeo amin'ny roiroy adiny akeo ny fahavitany.